<noise> Umani acum ufásoŋ: umani uwí bañaan jeek búuleemp dí ilaña <noise> okoncí umani mëëmpurir pëënjuŋëna uwël bëëlant. Bëëlant jáabëënjuŋ káanjáwu uliyëk jooŋ kësoŋ këënkëëmbër uwël dí umani këënjúŋuwul. Këënţu umani akuba, tee okooyenţ mëlik mak. Omani uceep uwí okoo cí umani uwí mee yenţanţ mëlik. Mëcí dí bëënjúŋuwul, mëlik jáat mëëndëëmb mak, koom bí umani bëláña unk. Uko káaţa bofëm bëţ kak na mëënparëfume. Parëfume umëëţáandáawun këënjúŋëba uwul, mëlik dëëmba këëndëmb mak rek këëmeen kaloŋ këëncok búunjúŋar, uwuumal purir wun pëënjuŋ uparëfume.